Fuburoos fo fupulopuur bo furampalasé fugool faan nak uŋaramé: fasacu. Béŋa fo bétaas butumi, nutaas guŋiŋi jambi guŋiŋi gukajéén éém, ékaan butumi buséét bu gajoom.